اكيد طبعا افضل ان انا يكون عندى قدره فعلاج اى مرض لان فى ناس كتير عندهم امراض صعب اوى انها تتعالج وملهاش علاج فا هكون قادر ان انا اعالجهم و اخلصهم من وجعهم و الامهم بسبب المرض دا و اخفف عنهم شويه لكن التحكم فى عقول الاخرين دا شي ممكن تعويضه لكن ان انا اخ- اعالج الناس من المرض دا حاجه مهمه